Puei sel que angunus nutrientis se vaigan ala perda, mesmu las vitaminas que sonin mu delicás pala calol. Un ponel, las verduras, que deviamus de hazé-las al vapol o tres menutinus namás i dexamus que se pongan correosas. La carni no sé si pierda alimentu peru essa genti que la quea ala lumbri hata queal seca i dura comu una suela pos no s'entiendi. Pa essu pos comi pollu peru no chotu.